<hesitation> puesh alg animal aicajeirqueirl ajeirkeil dielcambayajel gactangiel guiey gush shuiumangotmail monndonmajey mas guietmiendey poj a guey ajiei mas despacio pues gonmandon ñieyj gunmandongo piermandongo ai ey in marnlond at tolonoclasa ñe malalac ponsho guashayden despacio ñiuun shiee eganbunque aun buque.